<hesitation> כ'האב אפילו נישט געוואוסט ס'איז דא מער ווי איין מינע קאץ, <hesitation> כ'ווייס ס'איז דא קאצן מיט אנדערע מינע קאלירן ס'איז דא גרעיע ס'איז דא ווייסע, ס'איז דא שווארצע, ס'איז דא געשטרייפטע, אבער איך ווייס נישט וויפיל ס'איז דא און איך ווייס נישט וואס דער חילוק צווישן זיי איז.